اهلا عسلامه شحالك لباس نشالله تكون بخير <hesitation> و الرساله هذي حبيت نوجهالك بالحق انا ياسر متتصورش قداش فرحانتلك بعرسك و نشالله ياا ربي يهنيكم و ربي يفرحكم نشالله و نشالله تكونو مع بعضكم على لحلو على لمر قبل لحلو و <hesitation> و بالحق ياسر ياسر ياسرمحلاكم انا منتصورش قداش فرحانهتلكم و نشالله ربي يرزقكم الذريه الصالحه